اا <hesitation> نفكر فالقلب فالحب فلاموغ خاطر السمبول نتاعو هو <hesitation> الحب و الحنيه و ال <hesitation> و القلب دونك اوتوماتيكمون كي تلبس حاجه حمرا و لا يش تأخذ حاجه حمرا دونك تعبر على شخصيتك بلي انتي انسان ياسر حنون ودي و ياسر تحب لعباد